Raha <hesitation> sakafo maraina no <hesitation> asaina hisafidianako hoe <hesitation> sakafo mamy sa sakafo matsiro? Dia tsy <hesitation> isalasalana fa <hesitation> aleoko sakafo mamy. Mitondra angovo <hesitation> ho ahy iny amin'ny <hesitation> amin'iny maraina iny, ilay <hesitation> siramamy. Fa raha <hesitation> sakafo matsiro isa-maraina mantsy an, dia ny aretina goty indray no atahorako. Hitako loatra ny fijalian'ireo <hesitation> olona miara-miasa amiko tratran'io aretina io ka tsy te-ho <hesitation> toa azy ireny aho. Amin'ilay hoe <hesitation> sakafo mamy, dia tsy voatery aho <hesitation> hampiasa siramamy, fa azoko soloina tantely izany, ary indraindray aza <hesitation> mofo sesehana <hesitation> akondro mba hanamamy azy fotsiny dia efa ampy ahy hatao sakafo marainako.